Namo angena maku carita ge, ena yo gahi oli, gahi anggena la maku dagilom gena baso la soro ino, solom ene, rasi ena ma gahi oli kagena tora